Magnano akoa, <laughs> aha marobe manko izy ty zao e, fa magnano akoa gnan'ahy gn'itako tena hoe sotry sady tiàko da e potikena izy ame traka, r'io gn'afangaronao, ah! Milamigny sara anao amin'igny <laughs> e mihina an'azy. <laughs>